ⵀⵉⵀⵉⵍⴰⵏⵉ ⵎⵉⵏⵜⵉⴷⵡⵉⵜ ⵏⴰⴽⴰⵍⵉ ⵏⵉⵔⵡⴰⵏⵉ ⵍⵉⵢⴰⵀⴻⵍⵡⴰⵏⵉ ⵍⵉⵙⵜⵢⵇⵍⴰⵍ. ⵡⴰ ⴷⴰⴳⵀⵣⴰⵀⴰⵔⴰⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔⵜⵔⴻⴷ ⵙⵉⵢⴰⴰⴷ ⴰⵏⵉⵜ. ⵀⵉⵀⵉⵍⴰⵏⵉ ⵍⵉⵢⴰⵀⴻⵍⵡⴰⵏⵉ ⴰⵡⴰⵍ ⵏvoⵎⴱⴰⵔ ⵔⴰⵍⵡⴰ ⵜⴰⵏⴽⴰⵔ ⴰⵍ ⵀⴰⵔⴱ ⴳⴻⵉⵔoⵜ ⴼⴰⵔⵔⴰⵏⵣⴰⴱ. ⵀⵉⵀⵉⵍⴰⵏⵉ ⴰⵀⴻⵍⵡⴰⵏⵉ ⵙⴱⴰⵜⴰⴰⵙⵀ oⴽⵜoⴱⴻⵔ ⴰⵀⴻⵍⵡⴰⵏⵉ ⵀⵉⵊⵔⴰ. ⵀⵉⵀⵉⵍⴰⵏⵉ ⴰⵇⴳoⴷ ⵏⵉⵍ.